नारंगी रंग जो है पीळो और लाल रंग की तरह बहुत ध्यान खीचवे वाळो हो सकत हैंगो। जैसे ईको अक्सर विज्ञापन में प्रयोग करौ जात हैंगो। लोग कई बार नारंगी रंग को अउर जल खुश और उठान के रूप में वर्ण करत हैंगे। हालांकी कछू मामलन में जो बहुत उज्जल और भारी लग सकत हैंगो। नारंगी रंग जीवन और जीवन शक्ति से प्यार करबे को रंग हैंगो। नारंगी रंग लोगन को गर्मजोशी और मित्रता यानी कि दोस्ती को अहसास करत हैंगो। नारंगी रंग जो है आराम देत हैंगो और भय।